Miin kam mi jaɓaayi ɗon woodi fatalwa, mi meeɗaa mi yi'a ɗum, mi meeɗaa mi jannga deftere dow magga, goɓɓe boo noo koyɗay-ɗum to ɗeengol maɓɓe, naa ɓe meeɗi ɓe ngi'a-ɗum ba, sey ni to ɓe ɗaanake ɓe ngi'a ɗum to koyɗol. Kannjum waɗi miin maa mi yerdaaki.